Hifnere sanyinga be garaaji je a'tugo jangol ko pewol. Be do wata hifneere mai wakkati jangol on ngam mabbe noppi be hore goddo heba ta o nana pewol masin. Don hifnere sanyinga be garaaji amma na je a'tugo pewol ba, kanjum je pawne on. To goddo yiwi wati limse bodde sai hosa hifneere mai hifna ha hore ngam o voda ha o sali pat bedo lara mo.